Chenananagaz kabay chetenen, este gagazia tan pranga che do chlaa kursionk' chegagacia chetene chegarfkalda che arkagachka, worka gachbꞌ kaxop, <hesitation> guerb xkald boatachi guegazni sekagazie sekpakanan, <hesitation> gakdi guerabkigaꞌ deloaꞌ, pelt portala to mandradono guexkin pake gak to mandad gola rombuen to chin- chin wanorgak garagak buen doxka xop, ka gacherasibuen chuu gar' kaxchon tap sil, ba rsolo wan romboan xchegꞌni to kosiogate guekagolaa, guekllati tonigaw buin parcha buan to chen, neꞌna parche ngati tal nigagasiba ninawogaxkaxope chii ka xop gakr xetabran, par tal se sekinigak de kabay chabuan to chencheteni <hesitation> tampran gakrgakzoen cheꞌ zin gakə xierte wen par gombangan, jaksakꞌ toni gawban, chan buen, naꞌ gusoe lodani gosa elo to xchenzabuen nan.